Nyamdu dum adefata na seto amɓari cede sosaiɓa ɓo wurta weli kanju on saigo wodi nyamdu fere dom ɓeldum sosaiɓo nawai ɓana nyeɓɓe toa wati nyeɓɓe ha nyamdu do woitin nyamdu sosai.